Tsy mikiky hanao ty tandroany. Misy ino ra? Misy problema? Sa gny zananao tsy salama omaly igny mbo tsy salama avao da igny tsy mampikiky anao tsy ahareza feo anao. Zakao gny mary fa zay any gn'ilana, ifampiresaha mba ahafaha mifagnampy amy gny fiaigna ka no hanao mimontsomontso avao tsy re feo dra tsy hay tegna hoe eza gny azo agnampian'anao.